الحروب هي راس كل المشاكل الفي الدنيا دي ومافي مشكله في الدنيا دي اكبر من الحرب ولا اكعب منها فيها الدمار والخراب والتهجير وضياع الاموال ووقفة حال الناس وخراب البيوت والموت وكل شي كعب بيحصل في الحرب دي